Karaza zava-magnitry koa: gne veromagnitry, <hesitation> canelle, gne zorofo, gne vanily da misy avao koa gne ylang ylang, gne carry poavra regny magnitry avao koa, de gne dolongo gasy izy ame gros oignon reny avao koa.